Maro ley tany efa nandianako, fa raha taona zao, mbola ts- tsy ary nipetraka firy tamin'ny tànana <hesitation> anakiray misy hoe anatin'ny taonataona maro fa raha taona no jerentsika de Majunga amy tany nahabe anakahy, valo ambin'ny folo taona afaka baka raha zay vao niala tao de Antananarivo, efa telo taona r'aho nipetraka tan'Antananarivo teto.